Tegna fiasan'ny aspiratera i zegny, misy motera zegny aminanjy, igny motera igny amzay mamoaka rivotry, de igny rivotry igny no mitsoka le- mitroka le fako sy karazandraha jiaby tiantegna tsimpognina akeo, de igny ndraiky avake zegny stokeny quelque part ankagny.